dang-fatat, tatan, kurun, wonon, mindike, butu, kurkurum, wanakurum pu, pu aháá fin, pu aháá rab, pu ahàá tatən, pu aháá kurum pu aháá butu, pu aháá kurkurum, pu aháá fin, puwə sa aháá rab, puwəsa aháá tatən puwəsa aháá butu, puwəsə aháá kurkurum, puwəsə aháá wanakurum patatən, patatən fin, patatən aháá rab, patatən aháá tatən, patatən aháá kurum, patatən ahaa wonon patatən aháá mindike, patatən aháá butu patatən aháá kurkurum patatən aháá fin, pakurun aháá rab, pakurun aháá rab, pakururun aháá tatən, pakurun aháá kurun, pakurum aháá wonon,